जर्मनी संस्कृति जु ची डिस्कप्लिन टाइम की पाबंधी अर कुशलता ते भोत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दयोंदी अर यख जु ची कला संगीत अर साहित्यो जु ची इतिहास पर भोत गेहरू प्रभाव ची।